Ede ukina uwe upanalisik kepide sinma anede me maane duwe sahae maiyaneke samoi'i na makina uuu lepai mataima hapuni moaa mahapini loke waile namatai uduwe upanalike matae matai matuka waile, tuka waileke malahuma manisalena ma hapuni moa nama hapunike um masuku, masuku molu, masuku saupa maitae na mahine'e wake eyaule ma kina yauleke makokonemo'a ma hineke maita maitake na sikepihede moi'i mahapuni sepui maleu maleu watema iyamane wakhe luma mo'a nahede ma ane ma ane ke moi maane duwe ma hasile te masuku mulu masuku saupa. Ma`ita moa pai kekayan alameo emai ita maita uwema na ma ane duwe hohoe ma sakai duwe hohoe naakuse malestarikan ma kekayaane alam ede, pai wake waileho maaita masau pa, ma mulua, ekh kuse makena uwe ma apeu adaki na si sakahi hohoe moa kepi maiyane saimo matae matai matuku waidekena maleu maleuduwe malahuma sahaike, sahaikemo saupa dwe molua maleuna sapuka ma ane ma ane hohoe m ande duwe maiyaneke moa.